صحيح الآلات يمكنها إنتاج الفن بطريقه مبتكره، أما واش يميز الفن البشري هو اللمسه الشخصيه و المشاعر المعقده ليصعب على الآلات تقليدها بطريقه كامله، الآله تعتمد على خورازميات و البيانات ليعطوها، أما الفن البشري فيه تجارب حياة، فيه الإحساس العميق باللحظه ، فيه القدره على تعبير على الأفكار متقدرش تتحدث بالأرقام فقط.